bare sagale itdaabeten sunii bare sagalen lila ihafn ,ak sagalen ihamaan, sagale malum feden daabeni, malum ishin geetiit daabeni, won biri lakisenie, sagale inama malum ishin geetiit daabeni ,sagale gudion mal ishin afteet ihamaatii duub bare chole kas kaen borbaadenif mar suut choleai